समज असा जावपाचां न्हू पण तरी समझ की एकदिसा त्सुनामी ईली जाल्यार ती सगळ्या लोकांग घ्यावून बुडताळी कोण खायच्या येत तो नामे न्हा। त्सुनामी न्हू वादळ सुधा जाव शकता। त्सुनामीसून बचाव करपाक लोकांग डोंग्रांचेर धावांग जातें अस्तात।